हम्रे तमाम मेरके कपडा लगैती जउन कपडा ति हम्मर शरिरके सुरक्षा कर्ता । हम्रे समय अनुसार आउ सिजन आनुसार फरक फरक कपडा लगैती । अइस्तहिं करके हम्मर कठरियनके फे अपन मौलक अलग अलग मेरके पहिरन है । जस्ते मेहरुवनके पैंधनमे नहँगा होइल, अङ्गिया होइल जउन मेहरुवा भर हरेक समयमे लगैतियाँ । अइस्तहिं करके हुनियाँ होइल, आउर जाके साडी होइल, बिलउज होइल, पेटीकोट होइल जउन मेहरुवा भर हरदम लगैतियाँ । अइस्तहिं करके लोगन लगैना फे कपडा रहता जस्तेकी धोती कुर्ता होइल जउन एकदम लगैती । अइस्तहिं करके झगिया होइल जउन हम्रे दुल्हा बने बखत लगैती । अइस्तहिं सुइटर होइल, जाकेट होइल, पैन्ट होइल आउ यी मोटा कपडाभर हम्रे जब हमके ठण्डी मौषम अइता तउ जेदा लगैती ।